<hesitation> kaininá xa'á, xa jon ná horá un kino xakendenó un nrida nidó palo ho naxu té kaininá xa'á, xa ihó ihó ña'a xa ko <hesitation> tono anoña.